مجسیمه جوړول یو خوار لوی هنر دی او هغه خلک چی دا هنر ولری نو کولای سی د دی لاری ښی پیسی ترلاسه کړی. کچیری زه مجسیمه جوړوم نو اول باید ضروری مواد پیدا کړم. ځینی خلک د خټو څخه مجسیمی جوړوی. او بیا یی وچوی او کله چی وچ سی نو بیا رنګ ورکوی او وروسته یی بيا په بازار کی خرڅوی.